درجه الحراره والامثال خلال النهار يعني ما تجاوش زعما 25 درجه ودرجه الحراره اثناء الليل يعني حتى هي ما تجاوش 15 درجه